كنت بختار أكون سمكة قرش، عشان أعيش في البحر وأشوف الحياة تحت المي، القرش هو ملك المحيطات مشيته قوية وسريعة واجد، أحب فكرة استكشاف أفاق البحر، والسباحة من غير حدود وكمان أعيش في بيئة مليانة تحديات واجد.